Onre ndavaru nanturu chubuu chí, ndakuparu este nani salten chi onre ndavaru nda arroz, ndakuparo este nani caserola ho onré ndavaru tukuu ndakuparu dii nani tamalera ndako ndachoro nduko noni, ondevaru tuko raja ho tuko este joño chón este ndavaru cha chún iho nuu njuajuina iho nuu tiko ndavro chí, onre ndavaru tuku ndakuparo tamalera ho onré tujuniru el ndavaru la'a cafe ho la tuli iho este, iho xhijo onré ndichi nani tindo lavanru la cafe o la toli, onré ndavaru ndachoro chule ndo nona ndio nikudi ñoo ñoni kudii ndichi na'a, nadavaru nduu ñuu kuu ndavaru chi ndavaru ndachoro chuve onré njuniru ndachoro chuve, ninioru kudii onré kunidu este na'a este tudii lavaru iho este iho xhikuu njuduu, davaruu tuli ndavaru iho este iho xhijun kuduu ndavaruu tuli xhin jaun kudii uniru ndachoro la joño ndukuu, iho este onre ndavaru la arroz iho xekun arrocera ndavaru la arroz xhe iho iño uxia kilo ye'e iho arrocera ja hijanuu ndakan este yono ihova vanjuina ndagate iho onre njuini ionro taka nuui ndavaru.